Bukki, xam na ni ñemew ma ko, bukki fum la <hesitation> ki yee pour ray la rekk la sa xel xelam di daj yaak jaan kenn ñemewu ko. Lu tax nga ragal ko fum la <hesitation> jekkoo rekk màtt la, te dee xaj na si moo tax ñeme ko wóorut. Kenn mënta dëkk ak moom. Mun ngaa dëkk ak rab bu ne bam des yooy. Muus mën ngaa dëkk ak moom, xaj mën ngaa dëkk ak moom. Bu si yàlla deful sa kii du la laal. Waaye diggante rab yooyu moom, gaynde waxi nopp. Di ne ko daal bokkut, man daal hóolul ma leen, hóoluw ma leen.